आम तोरपर उतन में एक कुबड होगईशे, बेक्टेरियन उतन में दू कुबड होगईशे। उतन में चर्वी जमा होगईशे, जेकि लंबा यात्रा के दोरान उतन के उर्जा <hesitation> परदान करईशे। इतना बड़ा जीव होके के बाद भी, उँ रेट पर दोड सकैशे। उँ आपन पसीना नहीं भावेशे, जेकर से की उनन के पानी बचे में मदद मिलैशे। <hesitation> उँ साथ महिना तक बिना पानी पीए रह सकैशे, एकर घणा भव रेट के आख से बचावे रखेशे।